Kauso ageg dabba ai a burga nai eh na eni sha'awanni kauso ki ooshi kokejetu gam ko tamshi ki kato na kejeno tee antu le'ako ko suni moɗi fala ko ina andi matsala bu ko ko andi gamko ko bunsurutko kogo saɗi ka'a basai na dalno gobu ko dingo kofa 'ya gebe gaggi mako amma nako kajabu koza shidda bumi? tona gotko ei sunama ta kabana na kajeno, ko gotko sada kata kabana kejeno amma na andi yokot banammi toko gaftu enko kotu aikate ko zafko bunga diino ntadalo saiko ngafi ko ooni ko masoyinkoi yoto dai diino dalo ko ooni a- ai eeni amfani to komoiko na taimakini ai ko moiko kolkoi zai sima kolkoi zai, ai ki zena oshin zai a bono koiya kolshe zaini bono ko onsheni ham ko onsheni abinshi a tishe 'yaani ki boni.